E a coltua do Portugallo no â conoscio guæi, into senso che a me fasciña pe coscì dîghe, ma no me son mai misso à studiâla. Sò che gh'an anche liatri, comme a Spagna ascì, gh'an unna çerta ereditæ islamica, ò araba pe coscì dîghe. Prexempio gh'é tante moschee vege che en stæte convertie inte de gexe, e quella a l'é unna cösa che gh'é... ch'a gh'é ascì in Spagna.